Taissegga olokkolok aga dekke jaq baunna ero olokkolok dekke jaq baunna iyanaritu tering giling magaina bekke jaq baunna ero tering gilingnge nasabaq ero napake sippuri alalena ko pole i riserang okko olokkolok laingnge iyanaritu tering gilingnge ko pole i mattuna dekke jaq ero baunna ettuna narekko narasai meloq i laianre okko olokkolok laingnge laonitu matuq mettuq nappa napessuqni ero ettua dekke kebbongnge nappa ero olokkolok meloq serangngi deqna najaji manre i nasabaq nimmauni baunna ero tering gilingnge dekke jaq